Oddiy ovqatlardan biri, hamda tez hazm bo'ladigan <hesitation> yengil ovqatlardan biri bu-mastava hisoblanadi. Bunda oddiy suvni qaynatib turib, unga guruch va tuz solib yana biroz qaynatsak tayyor bo'ladi. Ham mazali, ham foydali <hesitation> yengil taom hisoblanadi Hamda juda tez pishadigan taom.